כ'וואלט געוואלט ענדערש קענען אויסהיילן מענטשן, ווי צו קענען קאנטראלירן זייער מוח וועגן איך זעה נישט גארנישט וואס איך קען אויפטוהן מיט'ן קענען קאנטראלירן אנדערע. אבער מיט אויסהיילן מענטשן דעמאלטס קען איך העלפן א באנטש א באנטש מענטשן וואס זענען נישט געזונט. סו, איך וואלט געוואלט <hesitation> אויסוועלן צו קענען אויסהיילן אנדערע